Mnyama aore akiri ni kite, anikinga amba ni kite. Kite korime ikifundisha, ielewe. Mfano mcha ni fite fyawa- vasungu. Icho lumwa mpaka eh! idukenyi, fika kenda dukenyi, fyaowo kindo, keende kenyi. Nafite viwi- fyerurufe- fya- fya kawaida kwairima. Ikifungandu ataisha mbenyi kwairima ifugha kole haghire ghote chai yamaemba kata- chato na hata kenyi ichiria vakea kwahiyo kite kiore akili mno. Ni mnyama achifundishwa aninyema achielewa.